Biɛ mɛ onni wa'o mina a woro han o mu'a a'o cɛ o yɛrɛna o baba o yɛrɛna bɛ be'o ji'i nu wo wa ho tonu ta fanfɛ oyi bo o ji'i nu wa mu a benɛ mu mi laban um wo ma bwe aro naso mi kontinie mu ji don oyi wo be yan o yɛrɛ to mu a benɛ ma a laban mu a hio sɛ tonu han o yɛrɛ <noise>